آخذ مثلا: <hesitation> ثلاثة أرقام زي: خمسة، وثمانية، واطناعش، إذا جمعت النتيجة بتكون خمسة وعشرين، <hesitation> أو مثلا: اثنين، وستة وثمانية، لوجمعناهن حيكونن <hesitation> ستطاعش ست طاعش العدد بيكون. <noise>